Leydi Ciin ɗonɗon adadu maa moƴƴi e leydi ɗi, ɗon heɓi e jamma ujinere jewi dow kala. Haalugol mum dow leydi on no Mandarin, ammaa ɓe mari hoore mumɗe kala. ɓe waɗi sappoore waɗi moƴƴi maa, e nder Ñaawo Sappoore.